تور رنګ د قوت، عظمت او پټوالي نښه ده. زما په ذهن کې د راز، جذابیت او د ښه تصمیم نيولو تصورات راځي. تور رنګ د سرتیري ځواک، ستر، وقار او د پټوالي نښه هم ګڼل کېږي.